Ehe ny mikasiky e <hesitation> vata grille pain zashy da akoa vata kidikidy zay avao koa izy ampidira mofo napagnapakinao io mofo io, da arobokinao amignazy ao, rehefa magnomboky <hesitation> mandomendo izy da miala moramora amignao.